Rígá mbáá rí najma̱a̱ náa̱ júbálú gii̱ rí nambáyuu nagu̱ma khaꞌju̱u̱la iduu x̱abu̱ ngaa̱ nandoo̱ ndaya̱xi̱ i̱tháa̱n khaꞌju mangaa <hesitation> naꞌni khaꞌjuu̱ la náa̱ iduu xa̱bu̱ ríndoo̱. rí nakhrájáán ri xú xtá ma̱ŋa̱ꞌ jaꞌnii. <hesitation> narugoo mbaꞌja nuthu rí níyoo ákhrui̱go̱o̱ xa̱bu̱ ikhaa ríꞌkhui̱ mbiꞌjiuu yaꞌyááꞌ ri najmaa gi̱nii jaꞌyuuꞌ <hesitation> yaꞌyááꞌ rí mikhaꞌju a̱a̱n miꞌxá wáa̱ chákaꞌ ikhaa naaꞌ- nagájnuu- ráá, mitsákhúún ma̱ga̱jnúú yaꞌyááꞌ ríkhui̱ <hesitation> numuu rií ríꞌkhui̱ naꞌni rí naꞌni khaꞌju̱u̱la ríndoo̱ nakhuáá náa̱ iduu xa̱bu̱. Nakhuáá mámbá gótá ekhuáá mámbá iduu xa̱bu̱ ríꞌkhui̱ naꞌni khaju̱u̱la. Ngaa̱ naꞌjñáa̱ꞌla mangaa muríí nambáyuu ríꞌkhui̱ a̱nꞌ nutha xa̱bu̱ tsú nuni̱gajma̱a̱ o̱ tsú nu- ndu̱ya̱xii̱- xógí rígi̱ꞌ ríi giꞌdoo mbáá <hesitation> rí makujma̱ nutha xa̱bu̱ tsú mbandaꞌkhoo nini gajma̱a̱ jma̱a nindxuu rígi̱. Ngaa̱ <hesitation> júwá tikhuun tsú najmúú má, awúún numbaa̱ rí juwalú gii̱.